ژبه د فکر څرګندولو وسیله ده. موږ د ژبې له لارې خپل افکار جوړوو. کله چې فکر کوو، اکثره وخت دا په ژبه ترسره کېږي. ژبه د مفکورو حدود ټاکي. که څوک یوه کلمه ونه لري، شاید دا مفهوم نه درک کوي. بیلابېلې ژبې بیلابېل مفاهیم لري. ځینې ژبې ډېر دقیق احساسات بیانوي.